an guyya aros kiyya dib yede yani won anin ito won dura innama wama innama ka family tiyyati ka relative tiyyati obbole kiyya kulli wotjebise waama. mal anin waam aros pangenna tenne mkutano pangenne aros wot hasonne aros kan wot ilalle tenne pangenne mal rawonnet won anin yedun sagale daaba sagale gudio hamtu ak innama get daabe bisan gafiya buduse wageni gudda waame innama mashahuri ak Gavanaa senator mp wontan kulli waame mca wontan kulli waame innama mashuri kullinen hin waama dubatan aros kinki aros gudio hamaa.